الحاجة اللي نحب نعملها في نهاية الأسبوع كوني نرتاح، <hesitation> -نعم- نطيب الماكلة اللي نحبها، <hesitation> حتى نعدي وقتي مع صحابي، مع الناس اللي نحبها، ممكن نمشي لبلايص ذا نحبها، نرتاح كوني نحب نكون مرتاحة، كوني نحب نبعد من الظغط، وظغط الحياة، هذيك من أعز الحاجات اللي نحب نعملها في نهاية كل أسبوع.